Kele- eleji nji nyekam boh oʊute bah otu eleke oro beh beh vute bah them ndo enyi eleke bia ru olulu nwere kam bah gweru nkeh bah vute bah shi the mini wuri weh eshila gweru azul vute hasi bah beh gweru ke keshi-a nyeo- bula nbiaru orh orlu nwene kam Oryaji ne eme nu nah orlulu nwere oru oma na kpa nyeobula